عشان احد يقدر يركب دراجة، اول شي لازم يتدرب على دراجة اللي تكون فيها ثلاثة عجلات، لانه هذي سهلة حيقدر يتعلم عليها، بعدين يجرب في اللي فيها عجلتين بس اول شي يحاول بالبداية بس يتوازن بدون ما يمشي، وبس قدر يحقق التوازن معناته هو خلاص حيقدر <hesitation> يسوقها.